Iraanih om, suurõmb osa elänikke ommaq <hesitation> islamiusulisõq, mis tähendäs, et <hesitation> egäsugunõ tsialiha süümine <hesitation> om näil egä juhul keelet.